Ye ye'e pelota otuu tunriyete ya'a ko kuenta ña ndekete nuu, cancha ña'a ndekete kuu ndakato keki teñunro yandekete de pelota, kutu kutu volka chimeró ya'a ya ndukute ña iho no'o kundindu kunate premio n > te.